ข้อยว่าจั่งใดกะกะ ญ้อนว่าคนอีสานตั้งแต่น้อยจนใหญ่สิกะปลูกฝังมากับความกะกับเรื่องโชคลางอยู่แล้ว

ตามความเซื่อผีปอบคือผีที่ออกมาหากินคน บัดนี้ มันคือสิบ่เป็นตาย้าน เป็นผีมาหาไล่จับกินคน มันเซื่อเป็นตาย้านตั่ว

ข้อยมักสุดกะสิแม่นพิณ ญ้อนว่า เสียงมันม่วนม่วนเป็นตาฟังคือหยังหนิ แต่ว่าข้อยแฮ่งเล่นบ่เป็นเดะ

สำหรับข้อยคันเป็นทำนองซ้าซ้าซ้าสิคิดฮอดบ้าน แต่คันเป็นทำนองเร็วเร็วซ้าสิมักม่วน คิดว่ามันม่วน

ข้อยว่ามันเป็นตาฟัง ค่อยค่อยนั่งฟัง ค่อยค่อยซึมซับ ค่อยค่อยรำลึกความหลัง

ข้อยมักไปงานบุญ มักไปกินข้าวต้ม แต่กะไปกะงานเขาอยู่

บ่มักไปแหล้ว แม่อยู่ไสกะต้องอยู่นั้น คิดฮอดเลาแหม

ข้อยมักสุดกะภาษาไทย ญ้อนว่า บ่รู้ บ่เก่งอิหยังคือกัน แต่ว่ามักสุดกะภาษาไทยนี่ล่ะ

คันในหมู่บ้านข้อยกะมีแต่เกษตรกรกับรับจ้าง ญ้อนว่าพากันจบบ่สูงกะเลยบ่มีงานเฮ็ด

คันตอนนั้นข้อยมักเล่นหมากเก็บ โดดยาง หรือไม่กะดีดลูกแก้ว จักอย่างนี่แหละ